Za zen̈y koa fa mandoky raha mety afaka ampiasaiko zavoka atô antsiary, atô vinaigirety zen̈y fo no azoko onon̈o e. Tsy de za zen̈y tsy de mahay mandoky izy in̈y baka aharaka maonaizy ndraiky aharaka makamba karà in̈y.